Kutomong ↄng fi imi ras, kuyet ikap. In kap a masera, in kap ɛ-ikap azɛng ifi tↄrↄng keneng. Tↄ in kyem in kappa masara ni in kap ikap a zɛng. ikyɛng ↄng fi imi kyem in ra yↄng kutomong ikap <hesitation> tↄ, imi ba in ra ifaa ba, ada hom ba di te ni faa ba, adi tees nikap. Tↄ iye ikap e yↄng, iyↄng in kap in di ya ni ninnon in di tes nnon nifaa. In ra, nnon ni faa ba gang, kaangang nggon ɛkami ra kuweneng. In kaka torang ifaa me ni tsↄm ikap. Nek anↄng, iye ikap e ne fi idi nesek kuyak. Ok, in fɛ tↄ ikap e yↄng ne fin kap-iye me yↄng fin di tarasa nnon ifaa. Iba ma bar a ifa, kaangan nggon ɛ kami ra kuweneng ka nek ki tsↄm ikap fi in di kap, se ikap e kyↄrↄng ishim nat agap yit kong nek nkyↄrↄk fɛ ba di tes ni kap e imak. Ikap itↄrↄng bi kudaam, ɛ-k-ikap azɛng ki ikap ihywɛ itↄrↄng ishim nakan dot. Kuma itsↄm nakan e se dot tↄ nek anↄng, iyↄng in basap it anↄng ba in kyem in won yit ba. Ikap a masara-narik ↄng fin shan yit na mak itsↄm, ama in yↄng in kap yit anↄng. Ba in kyem in torang yit ku-kudaam yit ngma-ngma ba. Nek anↄng in yↄng in kap yit kpaf na gap anↄng